Jaji ifas <noise> sediangngi yoloq aju sibawa faku sibawa falu-falu jaji fajjeppe yoloq fakuttaq ku ajude nappa ifeffeq i fake falu na feffeq <noise> ajana iya feffeq <noise> makencang laddeq intinna ifeffeq pappada mato biasa de namajeppeni ero faku de ku kayu de